<hesitation> akadomuyara weaouova weaohoifno wedukura wekurafio wediomomiyera weamumiyo webireniizennayo oatiea <hesitation> weberokia wedopa wekiasemi mayeni pot wemoye wedukanize ugava or ugaha wekudumayaran weduhumeyo welefiro oeqaweshre wekidaomaqase wekiadusovomi kareyo oyaqie weshare wereshrani wedole tomatosi abe yaowedule welofio <hesitation> weilo welelibasibaa welewre welehikuqe wemu yoka wedumuser or ororo wemuyara wemuyara weqomamapavro oaziqoqoku u-ui <laughs> wedubiro weduberoyo webiroyafio oduotie oatie oeqa <hesitation> wedumi maqqi ebayele wedubunyo wedurehie wereyo weduhimi hirere wedusimi wesiyo odutie oaitieni wesheara <hesitation> na izena uwemulen wedumure wedudayemi <hesitation> e fry efry maskies wedusefly ya weaisiyo uami weioro <hesitation> onioqake Ouwemi anro wiehieduluwni abekake udamuradio yara oqaebiewehiyale wedurebe rebe kakake widumuyera ludule welofio wedumulore wedu lo luelofo wedumuyoto anfodia anipadia uwemomuyera <hesitation> wedobum odu wedina weduna oesu wedioma put <hesitation> mayowawauweyale ba wemauwawan umuyere anibenie wemuleo wedumuyoka wedulo weaimulona wedo lo lo lo lo lo oesu letuebea lelibasi baeoisu <hesitation> andia uwemumauyara nina wedomurare webiroyo oatie ehien yo emmi uo eh maqqi ubemouo weduoqi wibumayo udule weleontie tie weshare amanawemadima <hesitation> apunawemudimu wedumu ledia weduyao oniqauweabekaka uvehilulunuimipoqi <hesitation> wedumumiyera weidumumi yo wehemihirere yo anmi ahien maqqi oqi <hesitation> zielefu boqa weduroayo weroayofo oduatie wedusiveyo daetie tie tie wibirokuua potorawiduseviyo <noise> widumiss ankoqini ota weamisseafio sea sea sea sea wemisseafio anvinio orazuqoqoku here wedubiromikipaqini yo weaibirikoqiyofo wedu weaikunkoqifio wedubiroami weibiroyo anmiuwemuleon wedubiroyo koqin webiroyofio wedusea oti ovaiti wegheara ama wedomuma yera weaimumayera weaiduvanimeifio oesu ezieku odore wefno wesinuwemeni weyao afeefuerie onokoqi ohie̱ eweaivohiefon weloiqen or wedomeodu weheheke wemomiyara weduremi varere wehuayami wea huyamina woqalefin amin herere weoqiyo werabumini maqqi werebumior onimeheo werenami ahien weleiwerefiovamini widubirani hien yesmall plant wisiviyo weaiseveyo wemouwekuna wawa iri wedue odure oqairma widubiro uwekuni pot uwikanimina otie na wedubiro uwekuamin webirouwekuanimi oetike ama nawemu dumue wedumuledia widufnvoyemi wisuwemi yo weyasa onioqawe Ebe ebeniqavoa weaje befio ooo abumihi abumihi ven weiqae wedoqebefio bae weaeqebefiu baefio weiqehivoqeb weiqeuqen wedumoamiyara medulanmi weduhomihirere yo obi oaiti wedubiroke wedusive here yera wedu <hesitation> qea ebeuqaize aboyeize weqae weqalebasi weqaohia weqa-ahikuda wedubirou wekunvin webiroufio oeqa wedubirana ebeni wedubiroya weibiroya weduroaleqae weiroaleqafio ananimini vniher uwemokabule uwemokuevidobiroyo nikakiweduoiroyo wekile webiroyafio oaetie emauwemo domueevemuleiora weduseo iyemimiya-ama o onaove ebenale oheuwimipou anipouni weadukire wedu sokia yoka weasokia yoka widumufeadiyoka widudome wedumeppadifio wedumopadiyera anipouni na uwesokini